<noise> ତୁମେଂ ଆଜୀ ଦୁଖୀତା ଲାଗୂଁଛୋ, ସବୂ ଠୀକ ଅଚ୍ଛୀ କୀ। ମୂ ତିତେ ତୋଂଜାଈ ଜାଈଚ୍ଛୀ, କିଛୀ ବ୍ଯୋତିଗତ ଏବଂ କାଜ୍ଯ ସଂକ୍ରାଂତ ଚିଂତା ରହିଚୀ, କିଂଟୋ ମୂ ଠୀକ ହେଭୀ। ମୂରୋ କଂପାନୀ କାଜ୍ଯ ବାଦା ହୋଈଥୀ ବାରୂ ମୂ ଦୁଖୀତା ଅଚ୍ଛୀ।